Zaho zane laha hoe very ame tane ze mbo tsy nombako ane, ary io raha mbahiny amy tane mbo tsy nalehako nafa very ame zay raha, very lalane le manontany ize olo ponine eo aho sy manondidin'eo na manantone zandaro raho, na manato prezida-pokotane raho na misy ndaty brigady ame tana eo de iny anatonako anotaneako